Fomba fikarakarako raha hanina zany, dia mba hahasara ananzy, sirony ho sara, otrikaigna aminazy sy hiala, dia nefa mampitombo hagnitra ananzy dia tonga dia mampiasa quatre épices zaho ka dia. <noise>